He zalah eky aminareo akato tsisy antonony zah lah e malalaka ndraiky maety fô misy aminareo akato arty zah ande labotikinareo koa o hafahafa sady lasa tsy mandroso izy avake. Zah ande, veloma are!